Iya makkukkuang e tradisi e untuk masyarakat moderengnge, ipake mani mancaji tontongan. Apaqna, deqna rekeng napadamei riyolo makkedai iwajibkan mettokkiq mattradisi, apaq iyapa isokkuq nakko ijama manengngi pura e najama romaei riyolo tauwe. Iye makkukkuangnge, kebutuhangna mani pammarenta <hesitation> namasekkang engka tradisi ijama.